Nakachenuin nundujan nguku ena'e enahe chintu inkenriu kanuka ñee, nayunguita ndanke ujun ngunu hí tuchi tuchi ikanda namen kue dijin di'ó ndachin yee kuu ndialo kudiji, yitoñon nayindió ujun nuu ndavii neurió ndama, ndame temperatura un ujun ujun ndekuenavi ngue nuu nujun ndejen kondin jé enduvo ndeyangui, tenananguan nguecheteno'o nguen non ya'á an ngue ian jan, ndatande nujeudió dije namen un vapurud jé iha na nanunje ndijemen, namen yuu nanijen nen ngue, ingue yuku kanxu teyunke ngue ndivin nan eucalito jun, ngutana xuteñudu na'a kuka nuñaxe nua'a nate nda on itá buganbilia ihá ihan un ngutanando yivii na'a vidio atuna yee, yee jun utannguia yee iha avegin niundo atun doctor clinica yo'ó ndeka chiyee ndu uun unngue ngutanando yukuravii tenan modo nama kade di'ó janen nin yuku yuku, yuku jun ihó un xhito nion ihá yutanan ihó yuku nravii. Kukoa té de mazanilla, té kutukua alcalzercer, teé kutuku'e itá nruxa'a tuku yuu yuku janima'a an en ku kua te nde eucalito yaña ku ko'é.